So aɗa waawi yiɗde nannde, njiɗi keewal ngal. Aɗa waɗi baɗte e ko ɓe njiɗi ko yiɗi, ngam waɗde neɗɗo. Aɗa waɗi heɓde waawude ngol ko e tawii ndiyam. Aɗa waɗi goonga jooɗi, fow ngam ɓe njiɗi baɗte. So aɗa waawi fow, foti fiyaa goonga on. Fotti njamaaji e nder konngol e njilawol